Pieni romane masar. tara nikakani romana e niga balana. a galapien e hererie masa mer tara naha. u nikka tar i manasa. ma wanken gono mene nikaka neni. so nikakaneni. e norie tareyer mamana ka niga te lanama. mamanaka e lanama. ka te ngueriu ton tolala development lanama. mamanake butuna. noneya manke eni te kateyena pien nini romana sa pien te tareyena. pooh. ahan. ga hane nigana. hane chenisina(changes). noneya manke ni teron kato rena u ahana torira galapien bate tareyer. bate peyer. pooh. ge niga talasina. mar nikakeni e nigana. remas marka wer temar kawirara. a mamana ka niga te lanama. manka tara ton tolala e habuteyenu hakatsira galapien bate hakats hapanir. nahaka tigi kateyen. me tigi markaweyen. ahana latu i romana. se ni. a galapiene hakats has ner nikakani manasa. i tar ali pe. nikakani manasa e manigane. nikakani romana te nigana. guba lue taten taaremen. herena a nikakani romana. herene a niga balats pon nena nikakani manasa. te peberia galapien i romana. a nikakani romane nigana.